Nyaaminnda lesdi Spain ɗon mari kittolle, kittolle ɗe ɗum wiyata paayla, tapaas, gaaspaako, jamon-iberiko, eh, e nyaaminnda, e nyaaminnda kuujeeji njiyam eh, a - a tawa ingrediants bana, bana tafarnuwa.